ஆம் பல பிராணிகள் குறிப்பாக யானைகள். டால் பின்கள் நாய் பூனை மற்றும் குரங்குகள். மனிதர்களைப் போல உணர்வுகளை உணரக்கூடியவை. அவைகள் தங்களின் நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப. உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சி கசப்பு கோபம் போன்ற. உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன குறிப்பாக. நாய்கள் மற்றும் பூனைகள் மனிதர்களுடன் உள்ள உணர்வுகளையும். அவர்களின் மனநிலை மாற்றங்களையும் புரிந்துகொள்ள முடியும்.